Ny fifandraisany samy trondro dia misy isan-karazany maro le izy arakaraka ny habehany ilay trondro, ao ireo trondro kely izay mandeha maromaro foana mba tsy hisian'ny fihinanan'ny trondro lehibe anazy, mitokatokana kosa ny lehibe mba ahafahany mihinana ilay trondro kely.